Ña kono inixhiyo ta kixannri, to ti ya'a kui'i huta ta ñajan kuchónnri, ta tonro tu nri ngu iin ña-ña kixannri ta ha a an. koo'o ña nra noxhijanni kuchónnri chin ñajan inkaña ta in- in inkatu ho o on inkatuajan xa ingatua tannri, to ti yá'a nguta tá, xa ingaña koo'o mas o menos jan kuchónnri u jum.